हर चीज जब तक सीमित मात्रा में रहेला तब तक ते ठीक लागेला लेकिन जब कउनो चीज के अति हो जाला ते उ नुकसानदयक हो जाला चाहे उ यात्रा काहे न हो। ओइसे ते यात्रा शरीर और दिमाग दुनो के ताजो ताजा कई देला लेकिन जरूरत से ज्यादा यात्रा दिमाग और शरीर दुनो के थकाके धई देला। अगर कवनो व्यक्ति के ऑफिस <noise> में बइठ के काम करेके रहेला ते ओकरा लागि घूमल मजा हवे लेकिन जवन व्यक्ति के घुमलाई से काम होला ओकरा लागि <hesitation> घूमल सजा हो जाला। पहिले के जमाना के लोग <hesitation> यातायात के साधन ने रहले के नाते पैदल यात्रा करत रहले जवन से उ स्वस्थ रहत रहले लेकिन अजकल के लोग <hesitation> पैदल <noise> पैदल चलले के अपेक्षा गाड़ी से चलल ज्यादा पसन्द करेले। आजकल के लोग पहिले के जमाना के लोगन से ज्यादा यात्रा करतारे। ए उनकरा लागि नुकसानदयक बा।